Se ayau yave, ayau ii iroija bape baeti amomora itakupe ayau, jokuae jae ko serete omoronja kabi tata ayau kabi iroija pe, opaetei bae serete jaku bae omue sewi